Si 'hiaj 'ngo nej chuku lí hiaj nihia' ra chuj run' min 'ngo sí hiaj 'ngo nane che abi sij ba'anj sij ni nasíj sij, taj si bij ba'ninj kwi abi si ba'anj sij ñan nitaj si nne sij tukua sij, ni 'ngo chube ni namin ra'a chuj ta nihia' che chuhua chuj nabin ra'a chuj ñun', bin nne chuj bej riñan chuj bej chuku chuj si anin ra chuj, sisi nasíj chiki' áj ra chuj ta nihia' ra chuj be ke taj baj akuan', ni ru'min ta 'hiaj ke chilu nej si kun' nasí' ni anikaj riñan chuj anikaj ruku chuj, a'ngaj chuj ma'an chuj a'ngaj chuj tunej a'ngaj chuj 'ngo ke chuj ñun', taj sij unin chuku lí tan ni'in ta'nga chuj bé ke ta baj.